Zéro, mille, deux mille, trois mille, quat mille, cinq mille, six mille, sept mille, huit mille, neuf mille, dix mille.